सप्पै जीवन जनावरका आँखा हुना छन् । मुटु हुनो छ । फोक्सो हुनोछ । सप्पै जसरी मान्छेका आँखा, कान, नाक, कान, घाँटी सब्बै हुनोछ । तसैअरी सप्पै जीव जनावरका पन हुँदा छन् । जीव जनावरका हुँदा छन् । उनीहरू धेग्द पन सक्ता छन् । अँ सुन्न पन सक्ता छन् । सप्पै जनावरले हाम्रा जसरी मान्छ्या जसरी हेद्द, अँ सुन्नपन सक्ता छन् । अब केही केही जनावरले अँ जहामी मान्छे क्याद्द लाग्या छ भनेर धेग्द सक्ता छन् । हेद्द सक्ता छन् । मान्छेका बारेमा ठ्याक्कै सोच्च सक्ताइन । तर, उनले यो मान्छे क्याद्दो हो भनी डर चाही उनका मनैनो भइराख्दो छ । जसरी मान्छे डर मान्नो छ त्यसै अरिबट सप्पै जीवजनावरका मनमी डर लाग्दो रैछ । हुँदो छ । डर हुँदो छ । डर भयापछि उनी जसरी मान्छे आयो भने नमाइको काहीँ ख्यासखुस हुने बित्तीकै डरले भागिहाल्ला छन् । त्यसरी पनि हामी सोच्च सक्दा छौँ की सप्पै जीव जनावर मान्छ्या जसरी हेद्द सक्ता छन् । धेग्द सक्ता छन् । र, उनी मान्छ्या बारेमी सोच्च पन सक्ता छन् । यो पक्कै पनि मुखीलाई आक्रमण अद्दाइ लागि आएको हो भनिबट मान्नो छ । तबै भाग्दो छ ।